اذا خيروني اعيش في بيت على شجرة او مركب يصلح للسكن <hesitation> حختار اكيد انه اعيش في بيت على شجرة، لانه امن اكثر من المركب بكثير، يعني انا اساسا <hesitation> عندي رهاب من الموية والمحيط والبحر وذي الاشياء، فانا اخاف صراحة اني اكون في وسط الموية، فهذا حيكون اكثر امان، وكمان حيكون قريب لاي شي للمدينة، للبيت، <hesitation> للناس زي كذا فاحس اني حختار الشجرة صراحة.